ଖାଦ୍ଯୋରେ ଅଧିକା ଚୀନୀ କମଈବାରୋ କିଛୀ ଉପାଯୋ କରୋଂ। ପ୍ରୋସେସ୍ଟ ଫୂଟ କମ ଖାଈବା, ନେଚୁରେଲ, ସ୍ଵୀଟର୍ଣେଶ, ମଧୁ। ଗୁଡା ଦେଵାର କରବା ଏବଂ ଫଲୋ ଅଧାରିତ ଖାଦ୍ଯୋ ଅଧିକା। ଖାଈବା ଖାଦ୍ଯୋରେ ଅଧିକା ଚୀନୀ କମଈବାରୋ କିଛୀ ଖାଈବା।